एक कंप्यूटर मां पांच बुनियादी हिस्सा व्हंदन। जन मदर बोर्ड चि, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चि जेते सीपीयू भी बवोल्दन। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट व्हंदि जेते जीपीयू भी ब्वोल्दन। रेंडम एक्सेस मेमरी व्हंदि जेते रैम भई ब्वोल्दन। येका अलावा हार्ड डिस्क यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी ब्वोल्दन जेते। यूं सभ्यूं ते मिलै ते एक कंप्यूटर तैयार व्हंद।